ମନୁସ୍ତେ ମୈଂକୋ ଆପସର ଜୋଡବା ରହା ହୈ। ଆଜକର ତକ୍ନୀକ ବହୁତ ସହୀ ହୋ ଗଯା ହୈ। ଜନତୋଂ କି କୋଈ ଭୀ ଖୋନାରୂ, ହମେଂ କିସୀ ଭୀ ଦୂର-ଦୂର ତରକ ହମେଂ ଫୋନରୋଂ ବାତ କରୀ ସକୂଛୂ। ଜନତୋଂ କି ହମେଂ ଓଡିସାର ରହନେ ଵାଲା ହୈ କୋ, ହମେଂ କିସୀ ବହୁତ ସହୀ ହୋ ଗଯା ହୈ। ତରକ ହମେଂ ପହନାରୋଂ ବାତ କରୀ ସକୂଛୂ। ପହଲେ କନା ଉତଲା କି ଚିଠ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସପ୍ତାରେ ଜାଓ ତୁଲା, ତର ମୈଂକୋ ଫୋନ ଦ୍ଵାରା ହୀ ବହୁତ ଆସାନୀ ହୈ। ତେ ଥାରୋଂ ଅମାଂକୋ ବହୁତ ସାରା ଫାଯଦା ମଡୀଚୀ।